ओइसे ते हमसे अगर केहु पूछे कि कॉफी और चाय में से हमार पसंदीदा का हवे ते हम्मे कॉफी ढेर पसंद बा। लेकिन कॉफी रेगुलर बबावल और पियाल थोड़े खतरनाक हो जाला। एही नाते हम जादातर चाय पिला। काहे से कि चाय हमेशा घर में अवेलेबल रहला और थोड़े दूध में बनु जाला और काफी बनाएल खातिर पहिले ते दूध अधिक चाही और ओकरा बाद काफी बनावे खातिर काफी ताजा चाही। नाहीं ते काफी अगर खरीद के ढाई देवल जाला ते ऊ जमी जाला। एही नाते जादातर चाय पियाल जाला। काफी भले ही जादे पसंद रहे लेकिन सब घर में चाय मौजूद रहेला और काफी बहुत कम्मे घर में मौजूद रहला।